Gne tele an! Fahitalavitry, izany hoe: raha sy hitagne maso eto mihinsy e ra abôkony, misy onde agnatinao, misy bombine agnatinao, misy raha maro zany agnatinao e! Zany hoe misy antenne micapturé gne onde gne television agny, da lasa dufusena ame tele atoa amizay igny raha igny.